Tele io zen̈y ai fizahavan̈a raha. Amin'n̈y tele io zen̈y mety hizahavan̈a desin anime mety hizahavan filma mety hizahavan̈a seri koa. Avô mety hizahavana vaovao, maro zen̈y raha mety zahavan̈a amy ny tele.